لا مشي قاع مهمه باش تبع الأخبار، خاطش كاين بزاف ل <hesitation> يعني وسائل الإعلام و <hesitation> كاين بزاف صوالح خاطئين مشي صحاح، علابيها كل واحد <hesitation> كاين تضارب المصالح، إذا في تضارب المصالح نستخدمو وسائل الإعلام لمصالح وحدين على وحدخرين، لذا كاين بزاف تلاعب، إذا مكانش أبدا مليح تشوف الأخبار، و زيد أحيانا تلعب على مورال، تشوف <hesitation> الحرب، فلسطين، تشوف ل، تشوف الكوارث الطبيعيه، تشوف، مشي مليح للمورال، من احسن متشوفش الأخبار.